oyi ro oma dɛ mu zenuɲu mu zenuɲu ɲa zan oro ho dimiyan nɛ mimi de ho dimiyan nɛmi mu ɲui ho pa'a ci ma tete um ba sɛrobia cruru mibin ba cia mibin ba uro mibin ba ɲana mibin cruru mibin don toba we a balo wɛ na ba we diri wɛ na ba yi du we di wɛ na tomu a benɛ mu yi wo toba bia i'yan toba ma ve ba bia i'yan twa mibin abɛ boni ma tete a ba'i mina wa ji di doron tomu a tonu ba'i mina wa ji di doron tomu a tonu fa a ba we di wɛ na mu a benɛ mu we nɛ a ba sɛrobia yɛrɛ nɛ mimu ɲui a ba we boni ma tete a ba bu'u ma tete